Su ina chi, <laughs> ni jito ña´a kua’a kooda, ntenu kuakooda te ntakaaña, ni jito naña nu tu nukuvi ja kusu jito naña su ina kuu ja ya´a ja kiti kuu.